Ny sokatra de miavaka amin'ny biby maro a noho izy ela velona, izy milamina rehefa manao zavatra, matetika izy de hamaritana ny hoe akamoana nefa ihany koa azo itenenenana hoe filaminana, ny sokatra de miavaka amin'ilay tôlana be mandrakotra azy iny ary iny mihitsy no atao oe sokatra fa tsy misy akory ao anatiny ao.